Maro manko e karazane sport misy gne fitambaran'olo aby collectif misy e individuel, la collectif izy da misy football, basketball, rugby, handball da tennis moa la individuel izy da afaky hoe m- bisikleta, marathon io olo magnano azakazaky io, magnano natation, olo milomagno.